Han frɛna oyi ro oma dɛmu mu wian a ho mu be ɲu'ere so ho'o mekanizmu ere so we wa'ara mu bera so were a nɛ amu beso a fira wa yi so'o hanuco ad a dia o vɛ ji a <hesitation> bera beɲu mibin a we ni ho hanuco zia na he mu we nina ho ni hanu ni zanti na ni we nina yirawe a ni bɛ vɛ ma wɛ a mɛ yan coro ho hanuco <hesitation> ho maviri ta ɲan a bun ɲa a mu ɲa o ni zanti sian doso mini a we ni han yirawe a han bɛ han bɛ vɛ ma wɛ